Mʋ ɩɣa wani bʋakʋ ananatɩm nʋ alʋ mʋ ɩɣa wanɩ bʋakʋ ananatɩm nʋ alʋ ɩlɩbɩ nana tinɩ nalʋ nana tinɩ nʋ ɩɣa ya wanɩ kanana tinɩ nalʋ ɣenyi ɔzazʋ atanɩ afɔne sɛw mɛ atanɩ ɛkatsɩtse mabɩo atamɩ afɔ naya te bʋamʋ ili kefʋea ɔzazʋ natʋ ɩnye ɩlɩ ɔzazʋ fɔnaya ɛfʋɛ katʋ afɔnaza nɛfʋɛ nɛfʋɛ katʋ mʋ ɔvɛ awɔta kʋ yamʋ iɣadɩ nenye ta ʋtokpa nʋ ʋkpɩ dʋnʋ ivlɔ itɩvlɔni ɛkʋ wanɩ kafɔ nekele ɛsɛbi atanɩ nanatɩnɩ nalʋ yanɩ keke kayene kakɔ nekele ɛsɛbia atanɩ lafɔ nazanʋ ɩnye kʋ atanɩ afɔnese ɛlʋ katanɩ afɔne kele ɛsɛbɩ nalʋ kʋlʋlʋ bɩ fɔne wi talɩɣa wsnɩbi nekele ɛsɛbi nalʋ ɩli ɩɣa wanɩ kafɔ asɛ nʋ ɩnyitɩ kana sɣa ʋwilisʋ lɛ bʋa ɛdɩnɩ kʋ ɔvɛa wɔ kʋ niyeli nɩlɩ ntɛ alo kawʋ nanɩ adonɛ nʋ nɩye vʋ ɛkʋ nʋ fiaseli kʋ nɩya nɩyaba kʋɩɣa dini kabasɛ nʋ ɩnyiti kana ʋkpɩ dʋnʋ mʋ ninadɩ nanɛtʋ likʋ ʋkpɩ dʋnʋ ʋtʋkpa dʋnʋ itɩvlɔ wanɩ labadʋ ɩnyitɩ dʋkana bʋa kʋmʋ nidʋ nanɛtʋ lila nanatɩni kʋ tatɛkʋwanɩ sɩta nazɔ amɛ dui.